A karazagna kiraro: misy kiraro sandale a de ampiasaigny am- matetiky an-tragno de amin'ny fa leran'ny mafana de misy baoty ampiasaigna amin'ny andro manintsy de misy koa tenisy ampiasaigna izy kaofa andeha andia hisaoma baoligny am- ndeha hagnano sport de misy <noise> <hesitation> misy mocassin fientigny amin'ny cérémonie mihaja.